Mo naati gari din sa'I ko woyɓe haɗiɓe sakat, daga ɓon mo fuɗɗi siryaaki nonno o nanngata ɓe, yanndego mo wali ba mo daɗɗi malla gite maako e feri, nde mo ummi sai mo yi lamɗo gari din e dow hore maako e laɓi e joogo maako, nde o waliti mo ɓokki mo, sai lamɗo do'ii, ɗon mo waati, nde gari feri un yiiayi lamɗo to sai koɗo yi hanko fa mo faɗɗi goɗɗo gujjo jemma.